Ny fakan-tsary nomerika dia fitaovana iray toy ny telefaonina izy, afaka angalana sary ary izy tsia manana fitahirizan-tsary fa tsy mitovy amin'ny pellicule toy ny taloha izy.